Bueno ät mespa't syapu't ti'yäk polvopä foca, wa'ku't ntze'u äj yo'nte, wa'kutyät tze'oye' y tambien mespat syaput en ti'yäkpä polvopä aparte wa'kutyät ntze'u traste y wa'kutyä este ntzeu je jabon focabi'k, ntze'patät piso y cloroji'k tambien y este wa'kutyät mesu mesu lyimpyatzäkä cloro' ma man pä'tpäyajupä' yo'te, jetpi'kät mespa o cualquiera tipi'k, jetypi'kät mespa wa'ku kowajkyaju y tambien traste nkojtapya't usyäk unas gotitas de cloro wa'ku putpä' todo suciada